بعد عشر سنوات نتمنى أن أكون قد حققت أهدافي الشخصية، والمهنية، أتمنى أن أكون قد طورت من مهاراتي بشكل أكبر فى -ج- مجالي، وكونت شبكة علاقات قوية، تساعدني في تحقيق طموحاتي، كمان أحب أن أكون <hesitation> قد أسست حياتي بشكل مريح، ومستقر، سواء في العمل، أو الحياة الشخصية.